Halu mbere ntajejee muliguti, sina saaka shuleko. komachanjaa tyabuzambele safe shule, niviva ninevo kunyu neki. Twefika shule kwanza mboowe na vii vane bila sababu bila na kusa. Ntu akalamula litanka kuvai lakini iyo yose sunguru sinki, halafu kura kayoori fika no kotoolusa kisivikukwelewa tuku, joshe woyovwa. Jeshovwo ushuke na we ukavae ila hali no yasababisha nine na amuchubu ko achede ongwaranta we nkasema niena shuneta lakini haknikera nivaruka ojera mundo oka domu kashuka jana kani. Sekuko dome kwene sekone mbele kwene, neene sulesimondo magoe mwakwakwe mwerukwesira mwerukabere, bha mweri okadatu keneseri funka shule tuhu lakini siku bhejeziditanwa ajiokoaga bu karamu na kushoka nichukue nkaendelee na maisha ya kawaida.